En si pues <hesitation> th gal ngýan, gal ngýan za gebiw ah pz pat tegha za per numá este pues ahora si que rian este rián pa th nú bien, valna zacku th gyag bítchy val queity gitywg zacku ni, puës quity ru ni tióh zack ni gulá-gulá lacka gaty ni pues chi ni rniaa nare pues pat rzeny gá ra gýag’e gy, tchi ni rnii raba entre máru zackruu gyninew gýag’e máru zëzy zaru broo ni, gulá zack ru´h ru rndyen ni gulá zackruu ru rack ni rni raba ni-niá pues par rzeny gá ra gýag’e gy ni rnia entre, einty val queity lá ga gunu pues zëga ntooga ni mas casi th buny va, rzeny ga ni th vez val quity gygwyw la ni gula queity gunzëw lani, bueno nii ni rnia rzeny ga gýag.